Un lapi enhunciona porque tieni una mina de grafitu nel miajón que, al refregal-si col papel, quea una marca gris. Tú más que achuchas i aviau. I enque pahi cosa cenzilla tú te paras a discurril cómu hue qu'entrarun el grafitu essi ena maera i, güenu, ya no es tan cenzillu. No sé si sea cierta la estoria que cuentan de que los almericanus gastavan bolígrafus especialis al espaciu i los russus, pos lapis.